'Ngo nihia min si cha cha nej nga kwenta ka ran nej nga anan' nej ni, bé nihia cha nej min 'ngo kantu chuche kantu katsi ta'bi kamin, bé nihia ta min si cha nej kwenta ka ran nej namin sa' nej nga anan' nin' rruhua nej ni, ta min 'ngo nihia 'hiaj kwenta kinamin sa' nej hio sisi ngaj nej toj anan' nej sani namin sa' nej hio 'hia ni, a'ngo si 'hia namin nihia' ruhua nej nga anan' nej min kwej kwej rakaj ta mi si ta'bi kuto' kiri'hia ta ni cha nej man, kirihia ni ta taj tanej ta'bi nej koo nej ta ni kinamin sa' nej kanabin konoo nej kihia ni, kwej ta sani ni si ka'nin ñan riki cho' ni ta'bi cha ñun kantu nta sani bé si kataj kiri'hia ni kamin kantu katsi, atuj ta ta taran' si atuj riki atuj kwej lanchu, atuj kwej kin, atuj hiakuj, atuj koj rega kwenta tare'ej tato' kij kin', chuche ta ni síj kiri'hia chuj bé ta min si ki'hio' cho' ni ta ni ka run' ka fuersa nga anun'. Ni 'ngo si koo nej min run' min 'ngo ngwii a'nga taní ni si koo nej min nakinj ninaj, ta min si 'hia o' ba ran nej toj, a'ngo min nakinj kan' ta min si 'hiaj nari' rá nej toj nga ana' nej 'hia ni, a'ngoj min abena tukuñanj nej man ta ni koo nej, ni a'ngo min rosi rosi ta ta'bi kuto' kirihia ná ta ni ta ni ka'be atuj toj kasuka riki ni, bé nin' ta min si 'hiaj nej ta ni koo nej kwenta 'ngo ngwii anan', ro'min 'ngo ngwii a'nga taní ni bé ta taran' ta min si koo nej ta ni kinamin ran nej kinamin sa' nej.